بفضل أنى نخيم في الطبيعة، الحياة البرية تعطيك راحة نفسية وتخليكي بعيدة عن ضغوطات الحياة وكذا، صح الفندق حلو وكدا لكن الطبيعة ما زال أحلى لو حد يبي وقت للإستجمام والإسترخاء، الطبيعية ليها سحر خاص.